Kuulõq, ma kuuldsõ, et sa kolit vist vahtshõ liina, jah? Tuu om küll täitsä hää jo, äkki ma saanuq su vana maja hindäle võttaq, et <hesitation> mul olõs küll vaia vahtsõt kotust, koh elläq, tuu eelmine, noh veidükese hõngas' sääne roiskunu elevandiliha perrä.